Kôfa ande en Afrique du sud ndraiky zah, voalohany mitondra tiserta fôlo, mitondra sôrta valo, mitondra patalogno efatra, aveke mitondra satroko telo.